E nɛ̀ɛŋ hiȧŋ e tɛ̀ɛ̀ ke jii mɔɛ̀ŋ sùȧ ke jiifȧa, maŋ ɓɛɛ nɔ̀ŋ ke yɛ̀ɛɛ wo felaaȧ yàùm fè sùȧ kapȧ lȧȧsìɛ kɛɛ ke jiifàa fòùm, tiŋ nȧŋ yaȧ mȧȧŋ e ɓɛ̀ɛ̀jȧa sèè wo niŋ kɛɛnɛ̀ŋ woòum, tiŋ nȧŋ fòùm ke jiifȧa, kɛɛ wòum ɓɛ̀nɛ̀ŋ hìȧŋ kapȧ bɔkèɔ kapȧa ɓɛɛ dìȧ ko saaŋ ɓɛ̀i nɔŋ ke jiifȧa fòùm nɛ ke jii naȧum fɔ̀, ɓɛ̀i nɔŋ ɓɛ̀ɛ̀jȧa fè kii mɔ̀ɛ̀ sùȧ jii naȧum fɔ̀, wò nyɛnɛŋ mɛ̀iŋ wò hiȧm kapȧ wo hiȧŋ nɛ̀ŋ maŋ gbiŋ, nɛ̀ŋ gbiŋ fè nyimèè ka kpɛɛ̀ŋ ko lomùŋ wii wò yȧaiŋ hìȧŋ sùȧ, kɛɛ wò nyɛnɛŋ mɛ̀iŋ nɔŋ wò siȧ wò diɛ̀ŋ yèye miɔ̀ŋ, wò diɛ̀m wò ɓùlòìm, wò gèìm ɓaȧ, nɛ̀ŋ gbiŋ naŋ nɔ̀ŋ ko lomùiŋ wò yȧiŋ fùlìȧ sùȧ wo niŋ gɔɛgɔ̀ɛ̀, wò yȧim dìɛ̀ŋ sùȧ, mìŋ yɛmɛ̀ùm mɛ̀iŋ nɔŋ kuii ke jii miɛ̀ŋ tawe, sèè maŋ yɛi nɔ̀ŋ nyiiŋ gèɔ sùȧ ke jiifȧa fòum nɔ̀ŋ, maŋ ɓɛɛ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ kapȧ lȧȧsì mɔ̀ɛ̀ jiifȧa naȧum nɔ̀ŋ, maŋ ɓɛɛ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ bȧne lȧȧsìɛ jiifȧa naȧum nɔ̀ŋ, mùŋ yɛmɛ̀ nɔŋ kuii nyùnɔ̀ɔŋ ke jii mɔɛ̀ŋ kè tawe hȧù, sèè mùŋ nɔ̀ŋ mùŋ go pɛɛ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ kapȧ kɛɛ ke jiifȧa koo nɔŋ nɔ̀ŋ, <hesitation> sèè wo gòum ɓɛɛ fè nɛ̀ŋ gbiŋ kɛɛ sèè nɔŋ ɓɛ̀ɛ̀jȧa yaȧa ke jiifȧa yaȧa, kɛɛ sèè wò goum nɔŋ nɔ̀ŋ fè sùȧ ɓɛ̀ɛ̀jȧa ke jiifȧa naȧaŋ nɔ̀ŋ, wo nɔŋ nɔ̀ŋ hȧìŋ hȧìŋ diɛum yɛmɛ̀um nɔŋ kuii ke jii mɔɛ̀ŋ tawe, ke jii mɔɔ̀ŋ tawe, mùŋ yɛmɛ̀uŋ nɔŋ kuii fa ke jiiɛ̀ tawe, Weè tiŋ ne yȧwi nȧȧŋ nyùùŋ mìŋ yaȧ kiȧ, nyùùŋ mȧŋ miŋ kiɛ̀ŋ muŋ gò miŋ kiɛ̀ŋ, mìŋ yaȧ jiifȧa miɛ̀ŋ diɛŋ sȧȧmɛ lɛɛ̀ sùȧ, kȧiŋ kɛɛnɛ̀ŋ mìŋ gòiŋ kɛɛnɛ̀ŋ wèè ka jèo ke jii miɛ̀ŋ yaȧ ɗouŋ, e gbòa gbiŋ fèìm mȧŋjɛ̀wɛ, e gbɔ̀ɔŋ gbiŋ fèìm mȧŋjɛ̀wɛ, nɛ̀ŋ kpɛ̀nɛŋ gbiŋ fèìm mȧŋjɛ̀wɛ ke jii miɛ̀ŋ yaȧ naȧŋ ɗouŋ, mìŋ jaȧ mìŋ jè jakulo kȧ hawe, mìŋ yɛmɛ̀ jakènaŋ mɛ̀ mìŋ jè niìŋ kȧ hawe because ke jii miɛ̀ŋ yaȧ naȧŋ ɗouŋ gbɔ̀ɔ gbiŋ fèìm mȧŋjɛ̀wɛ, kɛɛ jɛɛ̀jɛɛ̀ɛ wa mìŋ yɛmɛ̀uŋ nɔŋ jii miɛ̀ŋ tawe, ke jii miɛ̀ŋ tawȧ nɔŋ hȧù ke jii miɛ̀ŋ gbòò jùȧ dù dù dù dù, because yaȧ hinie naȧŋ e keì joo yaȧ hinie, either woim kùwȧ woim ɓùlȧ, ɔ̀ɔ̀ wo dìɛ̀ŋ yèye miɔ̀ŋ, ɔ̀ɔ̀ sɛ̀ɛ̀ jɔ̀ȧ nyaŋ sùȧ wo nyiŋ ɓùlȧ, soo e nɛ̀ɛŋ yɛ̀ɛ muŋ manȧŋ felaaȧ do nyɛ̀nɛ̀ŋ nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ lɛ wò nyɛ̀nɛìŋ è donȧŋ nɔ̀ŋ ɓɛ̀ɛ̀pɔ̀ɔ weèum e siȧŋ sèè wò go kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛ̀ŋ gbiŋ wèè woum fè, kɛɛ e nɔ̀ŋ mɔ̀ɔ̀nɔŋ e nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ e nɔ̀ŋ jiifȧa, ɓɔ̀ùm nɔ̀ŋ kè yɛ̀ɛ wèè ke jii mɔ̀ɔ̀nɛŋ, ke jii tȧwè sùȧ keum nɔ̀ŋ, ke jii tȧwè sùȧ ke wuȧùm jìwa, kiŋ nȧŋ fè naȧŋ nyùùŋ e sȧȧŋ maŋ sɛ̀ìŋ nɛ taìŋ nɛɛ̀, muŋ nɔ̀ŋ ko gboo ke jiifȧa keum nɔ̀ŋ, kɛɛ muŋ nɔ̀ŋ ke yɛ̀ɛ̀ jiifȧa gbiŋ fòo, mùŋ yɛmɛ̀ nɔŋ kuii felaaȧ ke jii mɔɛ̀ŋ tawe, Muŋ kɔɔ mɔ̀ɛ̀ gbiŋ yaȧ naȧŋ jèlȧ sùȧ kpȧkpȧ tiŋ naŋ hìɛ̀ŋ maŋ sȧȧŋ maŋ sɛ̀ìŋ mɛɛ̀ŋ, tiŋ naŋ hìɛ̀ŋ maŋ fȧa kpeiŋ kpèìŋ maŋ, soo mìŋ jaa yɛi naȧŋ sȧȧmɛ mìŋ yaȧ jiifȧa sùȧ, miŋ kuwȧiŋ ɓɛɛ mȧȧŋ nyuùnkpùuŋ dȧwiim nyȧŋ kɛɛ mìŋ yaȧ jiifȧa sùȧ, mìŋ jè jakènaŋ mɛ̀ ka hawe ka jiwiè tɛ̀ɛ̀, mìŋ gbile ke gbȧlȧ miɛ̀ŋ ka hawe ka jiwiè tɛ̀ɛ̀, e gbɔ̀ɔ fèìm ɓɛìŋ mȧŋjɛ̀wɛ, e dìè nȧȧŋ fèìm ɓɛìŋ mȧŋjɛ̀wɛ, e ɓùla fèìm mȧŋjɛ̀wɛ, taìŋ gbiŋ ɓɛ̀ gbiŋ manaŋ ka ka kȧa ka,